Ayɛt nayak fi imi fok nta iya me yet izizek. Izizek yet azining ayɛt kuyak fi imi fok nta ya me. Nɛk akyɛ i di ta nanu, iye ye kuyak fi inok kurɔm, ki iya ye na iba yit ba fɛ- na ibaas yit ba fɛ izizek se ki itsi nyon. Ki iya ye da fok nta nanu, na hywa makiyi, i di kyem nanu wo, sede in fok kafa me mi hywa. Ki na ya izizek atut na katsong i yet kunak fi imi fok nta me. Nɛk akyɛ i nok kurɔm, ba kakyi zen fɛ ba sɛ izizek awo. Nɛk i se ayɛt nayak ɔng fɛ na bi tsɔm, i se ayɛt nayak ɔng fɛ na nok kurɔm. Akone yɔng ki i ya izizek, i sɛ inok irɔm ngɔn, i da te gbagba, i da barasa mo ne gap. In mi fɛ izizek se kyɔng tɛ itsi, anet ɔng fɛ a ya itsi, a sɛ agap irɔm, a sɛ nasok ni rɔm. Ki i tse nitu kan ni zen ikak, kɛ ba fɛ nasok irat, na rat ni rɔm ayɛt kayak fɛ ba da fɛ ni ya, ba da fɛ ni sɛ izizek, ni di te ikong, ni di te name naseng, nɔng da bin ya. Anɔng da sak nasok da bɛ ni rɔm ngɔn, anɔng da sak agap da bɛ ni rɔm ngɔn, anɔng da sak kurom ngɔn da nok. Ide me dɔng fɛ i mi fok nta iya izizek. Ni kusot in ngma ngma ayɛt nayak azatse, ikyɛng ɔng fi in da kyem in ya makiyi yet izizek. Ki i di nɔɔk izizek, in da ya iye na diding, na ya iye ni nom, na ya natuk i da ki daam awo, na fok nta min. Iye ye yet ayɛt nayak azining ayɛt nayak ɔng fi imi fok nta me, fin in fɛ izizek yet kuyak ɔng fi ku yet kuyɔng fi in fok nta makiyi.